<hesitation> poh tem, moan o, <noise> ea pasi va'utet kam ma ama to, o to vih romana, eo kiu ror si po tor. <hesitation> toro to kiu ror no si to vih tavus onon sih, ong ama op pa mah o, ama ken ken o rakah. Noh no rena nah ong na sapan, a va sapan to pa'eh kavar o enom eh vih nim ne, po tor mone, sih toro sih kori a bet, pino gono o tor pe noah a roh veh. Vih vahik nen, nom gunah kuema saina, vahio torr enom ba nonah pah vih. Vih tangiuh nah ma noma varuh saina varuh. Nom no kenom pa ong nah po ovia apah Tah ir to poko, a pip. E ear po koar pear ear pasi poka ya a pip. A reh ragah, e seke suk a si pa mohmoa e pasi, e pasi gonn saga a doran a sivoh be suk bat oma a pip boneh. A pip boneh a vangin, gin agah, kipa babanoh. E seke no ke taneh va manu, pa taneo na ki noma ke vahik enoma si, eo sue ba to sue vuru o, a doranah na sivoh e pasi pit si, pa mohmoa veh. E seke noh pa vih vit, e pasi gonn a buok a sivoh, seke noh ba kar, i pasi gonn o kukon o wik. <hesitation> i ko ama o nom to no ro nah, e eo veh. Nom to no bat a no, nem to noh rena vilbaro rakah, tah. Tah to pah gon anom a taunium a siovoh, tah ko to vamevmehu tamuuan batanom nah. <hesitation> nam pa kavar ma nen, nom ha'a mah gon ama si tah enn pa'is pir arih ma tah ama pa'is a hat akah pet, e seke enn a si kepah kahkah akuk anon, o lombo koeh. Nom noma heh a pa torr, nom pa vatavir ma o kurus, no nah ama mohin pa nam kakavoh vari to kavar roh. Nom ong ma po pah o pe, pah o, poka reh buer india. <noise> nom ong nen nom angue anamban o nah nah nen. E anamban o tai nah rakah, o keor ni neh akah Peet. <hesitation> nom pa sue ke ra oer, "nom bete nat nah, eom ba kor o nat nah." Kir pa sue, "a, a'i neh, a err re nah butar kenom ip", heh en pa ma err a ip, kenom gon, <noise> nom pa nah en a'ih va'i. A iyav pir gen a iyav a hat, e seke nah nosia, a nah peh pasi arai ea u nom. Kenom ba gon ke ra oen nom to deh taneh roh ma mani, iyav a mani koman a iyav pear, a iyav peos akurun eh vosvos a hata kah pet. Nom heh ra oer nom pa sue kera oer, nah nos pa iyav e, iyav a viah veh. Pa sue be raus ea nom nama, a kurum nenom a siva no pa ma akurum nom pasi vanau ama akurum keom pok tam iyav tama viah beom gueta nah o iyah a'uh, o iyav hat a'uh. Nom nah nem a'ih, a er pir a nina hat agakuk, a arai, kir pa butar iyav a mani, e ror to pa'eh iuh ror a iyav, i rakah si o ken iyav ir to vahek rakah si boneh. <hesitation> e ih keveh nom to vasus ra oer o pok iyav manu, nom pa hiv ra oer, to teh menem a vu'en mani, kir pa sue, "a ru'en nom", ko pa sue, "ningar ka noh". Nom no en nah, pa hiv ra oer, teh menem sa, "a kurum pa ru'en eh", kipa sue, "a kurum to teh rer", kopah sue, "eom hek po si a sa, i akuk o a kurum nom to pok iyav a nem si, akurun mea ma peos demdem va". Pa sue ke ra oer kir pa gogon, gonn ma kurum Nom nohnohiah, ko pa sue ke ra oer "gang a hun", kir pa gang o hun akurun, maneh to pa'eh iuh a hun akurum. Pa hiv a neo, nom to gang mea taia, pa sue, "gang meo pa'un win a'u bet non a'uh", maneh pa'eh gang a hun akurun meo pa'un wir, pa-un sa ban eh, pa'un kokot eh a korosi o'ih. Vakavar boer, pa sue ke ra oer, "varak ama peos akurun aru, hoa roniah pa potan". Tem ito rak ko kopa pok eo pa iyav, ko pa sue ke ra, "apeoh pa kopkop pa vam veri ya, nah amot ya sunum" i akuk ko ot ya pa iyav. <hesitation> kopah hivi ra oer "a hik ta mongi mani? Kira pa sue kaneo, "teh rer, beor rakah." Ha <hesitation> pa sue ke ra oer, "hek roh ma ta teh otama tah kukon, ko si deh a va." Skah koar peo meo manah pi, maneh pi pa'eh no en pa hek hek ma hek hek mongi, no kipa ott ma o vutovi taman akah, e weh me sumbuav meo kua, a buok o bua kua. Kir pa deh anah, noma keo pa sue, "va'ha nah meh, kukon akuk torr ta antoen anan, torr kori". Pa noma hama po torr va pe'ah ra oer, nom no en ma va'ih. No en mah tatamana tovuh pah tanguin tahi, Ee, nom to pa-eh sue nom ba enom pasi meht en a'ih. O tatamano pu'han, pu'han ari gin akah noma kenom noma, o tor to pa'eh takok o ma, enom noma, moes pu'han akuk bat nemah. Mongi to pa'eh hat o ma pa tovih, pa'eh vakuh akuk bat veh mah. Tovuh to angue pet anom pa boen. Kenom noma vaeh me mah tahi, a mohin takah, tovuh to no ovoe no ma. A sih pa'eh penom pa sue kaneo, "vehveh, eh pok a piun bo voma, va gunah nah kukon tah varu, kukon mongi varium, hoa gunah ra oer." Kopah sue ke ya, "ahik, huan o." Tovuh ita metmet anon tonih to Kikis a piun bat noma, enom noma, nam ta epina tah veh a potan, mohin a pa'eh boboton akuk enon. Noma, kipa dor amot inah tovuh, mohin e taurev rakah en. Tem ito boen vur, tovuh to pa'eh kavar rakah. Nom pa vatotobin ama tah to takok o ma pa tovuh, va enn a kukon a mongi, tem pet koneh o torr to pa'eh hat bat non. Torr to pa'eh hat n a'i masin a hat ta antoen tanguina a nom, nom pok kenken ahik akuk. Nom pa taneo or en a'ih, kenom or ma, tovih tamboneh o boen, nom goroh pahe boen. Dong Toa bat eh ma nom to epina si o oeh ta'or ahik akuk, mamoih o kurus a tahi akuk nam to epi nem. Kenom noma, or ro or suk ama tahi, a tahi to deli bat enom, e ih a akor to suk bat nem iah. Enom noma, ama tah enn karar, ru'en kavar, <noise> nom pa sue po em, "im ta pah mongi ka enn". Pa'eh ivih vuakuan hi a pahi, pa no ko takon akoan na buer, pahe noh a tah, pahe enn. A tah nihn viah rara pe, nihn viah oah non pe keh, keh na nihn viah nom, <noise> mongi momonah va oah rakah, ka'o va raono seke no ko'a ee, eh sue nom ba to heh a meh ti to o ahik Akuk eh pasi pa'eh ama'amun po tem boneh, be torop bua tong matania tong matane mabuh veh, i rakah ko vui. A maneh pa'he enn i po tah, enn buer, enn maseu kokorio neh. Nom bata nam enom pasi ahgue ve'eo to oeh ih ahik akuk. Nom noma gang bat ama si ni'en met ba mohin boen, kenom pa gon a mirah. Nom to pok nem sih a ban, ka mirah pa kuh ma ka ru'en pa tavus nen kenom pa gang manium. Ma tah vari si iyan ari, e ih nom to im bat neeh mah. Ki no ki pa'eh a sivoh en a'ih, pa'eh a sivoh bat non nom eh im a mongi. Kenom or, Kenom or ma, im en pa meh mongi, va buok sivoh va'ih. Im a meh mongi, enn buer, tah vari a iyan ari im bata rereh buer. Ma wanwan, ma pah tem, nom to angue bat rer ama oer, i ko o maneh to mok bat rer tonuno torr boneh. Enom ohr ma, ahik akuk benom ep ma ta touber o oeh ta'orr, ahik akuk. Enom noma, no anih a ohr akuk, nom to ohr akuk batnem, <noise> ohr ma. Taurev, ta pah taurev, nom dong totoa ahik akuk to pah oeh enom to ep ema, ahik akuk.